<hesitation> Fan̈asana lamba amy ny tàn̈ana, mangala kiveta araiky akendriky edy ai asian̈a poiodry savan, izy fa misy ran̈o alatsaka ao lamba. Afaka loman̈a akendriky avô kosehin̈y tsiaraikiaraiky, avô amin'jay oban̈ina amy ny ran̈o madio amizay intelo na inefatra arakaraka ny raha. Koa fa madio ran̈o fa pare edy, atapy amin'jay.